في أحد الأيام كان هناك شبح يخاف من الظلام! هي قصة غريبة شوي إنه شبح وفي نفس الوقت بيخاف من الظلام، لكن هذا الشبح كان كتير قوي ووايد قوي لكن كان عنده مشكلة واحدة إنه يخاف من الظلام، وكان بيحب الاماكن اللي فيها نور لإن كانت هيدي حياته وهيدي طبيعته اللي هو وچد نفسه فيها.